Ítém iba ké énóó ñyién k'uwemèm. Ákpá ítém éjáká ék'ámi aké ñnó áá áké ñnó ábaña ufókñgwed. Dáñá ñkéwogo ñntoñó ufókñgwed eh ékòdò k'íkó anaañ ufókñgwed ñntáífiók, ámá'ñkòòd ásin k'ufók áwò ákud ákáágá déh! ku kuk'uyie ufán sídé ékpélòd ñnala duòb áfòwò kèdè ñnalá élib ò, ami mmà kòb, áwò ákáhá dè èkàfò íkenèkè ílí, émò ñt'ujáká uká m íkenèkè ílí. Ámákègwó d'ákònòjò adè ákònòjò, ugwémé ád'ugwèmè. so mmá ké lád ítém adé ñsin k'élinám ñkud k'ítém adé añwàm. Ñtágá mmògò k'ítem adé añwám adé ákpèdè ákèsèdè élòd ñnálá duòb, ámi ñkòòd ekàmmi mmò k'èlod ñnálá èlib ákèminám ányikpisi yiégé ákuk, íyié ñnala élib adé ínnó, ányé ákpènam ámi mkpè ñtimme, bot ñlad ákpánikó adé ñnian ñnè ítém, éma énuñ ílòd ñnálá duob, ñnuñ mmò k'édé ñnálá duob, ékpèlòd élib, mmò k'édé élib, áyé k'ídem ámó álá lióñó dat kè mmèsè ñdià mkpó, ánálióñó ké nna sínè áfoñ, ákèmi íben ñjen dè ñnálá duob álián ké ñnálá élib ámi ñkélókóké ányé dé annó. Ítém ñwèn, ánám ítém íbá ákébàñà ufok ñndó, ándèdè èkámi ákè ñnó. sà mmàkpon, anyèmakud kè mmèkpòn Ñnuñ ñgwó s'ígwó íkíduk ubók ágwo, ámá ñkòòd ásinkufók, áwó késibáñá ñndó, ígwóñóké ñkó ágwo ákámá k'moto áli ò, ñkó ágwo ákámá ubom-ayoñò, ámánuñ ítáñ ké lulu idem ámó. Ké ñndó ágwóñó ñndé ñnte áfòwukusíné áyié émém k'uwem, mkpímáíkóm kégwodé íyièyíè sèyiè, áñwò ñyien ké ágwoñwan ásekébéné ébé ke ñndágá, ágwoden ánuñ áse ábéné ágwoñwan ke ñndágá. Áwó ke ñndó ágwoñó ñnde ñnté áfòwuku uyié émém k'uwem àmàñ ákám Áwási áwò ke ñndédé ádédé nágá ákpé tiétié nágá ákpé wéwéné dó ádé, and ítém ádé ámá ñwám bikós ídágá ñké wògò ñndó ñndó kpídíí ítém àdé mkpíkí dógó bikós ídégé ányé ámi ñkékéréké ádédé. So ítém íbàdé ké'gwo ánó ñyién k'uwem, ámi ndá ñché ámmé diá uduk ítém íbádé. So ítém íbádé ké ámi k'agwo ánó ñyien k'uwem m ámi ñnuñ ñdiá uduk